Bra lo wa sumu be dɛsowa, a to a be dan nɛ wo anian yura dɛso to a bun un woro wa sumurobe oro, Bɛ ma mɛ wo lɔ'ɔri ,bɛ ma mɛ sa tonu mawɛ.